Ät ispäjkyajpa't jajtzyuku', jajtzyuku' ee de ciera manera janusy yosyajpa, pero tambien jejtzye yosyajpasye jejtzyetä tambien pyerjudicatzäjkyajpa, por que pues este jee ijtu tumä jajtzyuku' nyayipä' arriera, jete janusy tzyäjkyajpa y tzyäjkyajpa mäjata'mpä tyäk, jete janu'sy mäjata'p tyäk y parejo yosyajpa, nämyajpa que ijtu'k tumä nyäyipä'i reyna, jete yänhpä mero myama, jete yänhpä pokajpa, janu'sya'nhuk pokajpa y jetij janu'sy 'yak ampä'najyajpa, y est ka pya'tyajpa nipi, tipyä nipi pya'tyajä 'yak y 'yak 'yak'omyajpa jetij yänhpä tyätzka'yajpa nipi, yajyajpa nipi, ee yyy j mas namjajtzyuku yänhpä je yäk jajtzyuku' je mas namata'mpä igual jejtzye täk tzäjkyajp, jetij mye'tzyajpa kyu'tku, parejo yanhpä jajtzyuku'ista'p parejo mye'tzyajpa kyu'tku, este yyy ntaje nä mye'tzyajupä kyu'tku y je hora nä manh kyu'tyaje, ntaa jete de que mye'tzyajpa kyu'tku wyä'nyajpa, wyänyajpa ya cuandooo yänhpäää yänhpääää 'yak kowätzäjkyajpa yänhpä najs kä'yi je kyu'tku, ya jetyap kyu'tyajpa, nta je yänhpä je nä nyanhyajusye kyu'tku jejtzye jejtzye kyu'tyajpa, nta jete, wina' yänhpä wyä'nyajpa naskä'yi, de que wya'nyäjpa naskä'yi entoces este ya ti'kajpa putpa'p jetij jetij kyu'tkutya'p, este tambien je je je jajtzyuku' janu'sy pokajyajpa jiko' janu'sy ampä'najyajpa, entonces este j yänhpä jetij tambien 'yanhmayajpatä que äjtyä tiene que jakutyä yojsu, ja'kutyä me'ntzu äjtyä nku'tku, por que pues ka jete yosyajpa y ja'ku mye'tzyaj kyu'tku' tambien äjtyä tiene que wa'ktyä yojsu ja'kutyä me'tzu äjtyä nku'tku'.